Edhe pse di të bëj gërshet, nuk e përdor shpissu. Midis njerëzve që njoh, gërshetat janë më të zakonshme te fëmijët ose për ngjarje të veçanta si dasmat ose festat.